أحب إن يكون عندي القدرة على الكلام مع الحيوانات، لنهم كائنات غريبة ولها قصصها. أعتقد إنه راح يكون شي ممتع أسمع آرائهم وأفكارهم. أما التحدث باللغات هو يفيد، لكن التواصل مع حيوانات راح يكون بالنسبة لي تجربة فريدة وجديدة وغريبة حتى عن غير تجارب.